طبعا أكتر مغامرة عجبتني هي بعد طلعنا رحلة صغيرة للواحات مع البحيرة اللي بالجنوب، الجو كان جم جميل جدا جدا، مليان حياة طبيعية رائعة حسيت روحي وروحي بعيداعن الضغط الحياة اليومية، وغيرت في نفسيتنا كتير كانت الصحراء حلو حلو يعطيك إحساس بالطبيعة الحلوة.